Va suni tuji suchi luli yua ja, ja ni stuji nun te´e yua stuji nu yuji nu taka manzana, pele ja chika chokui jena´ate tujii xitíyoi tua kunio kuñavayo te xiteyo te suni kee níníi.